ओर्गनिच् वेगेतब्लेस् पेह्ल एक्स्पेन्सिवे होये, बेचौसे हेव्लकोत् एको पेस्तिचिदे उसे न करे, अरु हेव्लकोत् बसोरे बसोरे अहे, सेअसोन् थगे अथ जुन्तो, एत सेअसोन् अथे अहे, तो हेतु विथोउत् जोदि पेस्तिचिदेस् उसे करि एसे, थेन् इत् विल्ल् बे मोरे हेअल्थ्य्, बेसि हेअल्थ्य् थकिपो। तो हेतु है कर्न बन हेतु <noise> बेसि, लिके बेसि अरु धम् होये, सो मै भबो जे हेतु वोर्थ्, वोर्थ् इते होये, बेचौसे, बेचौसे हेतु, येस् इत् इस् वोर्थ् इत्, बेचौसे विथोउत् पेस्तिचिदे अरु, अहेरे इत् वस् सेअसोन् तो सेअसोन् तो सेअसोन्, इत् वोर्थ्।